Lowas bia xa achuchura a sebula we atala <noise> sexolot o bia xolot di ta aturung xuxute lalan, sen xolot abia o a xosora sen tinaxa si gita, lei nugu adodo a we atala, ba xolot ina atuturung marang, xuxute lalan a we atala. U adi, o xalme u chiga nawe u tana numka xuxute uba la lasi abala no ninaman lalan abia a xolot ina atuturung xuxute una achura ri we u we una chalili num ka nian tutuel. Di ba lasi u di ba til cho mi u di ba atala no lan perper la uba tali num xuxute mil maba fi ba xosora arai no mareng no mareng o dina tali nan pu <noise> mareng, ti diti xa taltali no no mareng ngali atalel lalan, talawa di se taltali abia no pu mareng ngali uba la mu una la s-silxi sin marang abia marang ina ngali diba uba uba lasi num nian tutuel ase we, <noise> lowas. Bala xolot abala <noise> no dan inaman di san zan ngali nawe di tan a xadi no xuxute di ba la chiga lan abia xolot ngali aturung xoxo fe. O biaxa bula atali abia adodo we uba taxa una adi num xuxute una la chiga lan abia anua u na la atoron xi aturung xuxute lalan bra xolot abia. O biaxa bula u san ngali sanli nuo xuxute uba chiga lan abia xolot una sanli nom xuxute bala no bala anua a we atia. Bia xa xolot ina nawe u san ngali adi xuxute nom xuxute a manman uba la una achura di apupua ngali ya ba sanli xa xuxute ngali a ngali ina adi xa xolot ina papel ina xuxute di ba tali bula abia sin yu. No inama loxobel sin abala no leng <noise> amalan xida, xida po taun tile konos no inaman dise usim abia pu plastik ina mareng ngali silsilxi pan mareng masin o di xaxale dixap xa xaleme bula talalan inemen loko amuna bia xolot ina xoloe ya to pachaxi no nian. Atuturung ina no mareng se bia di ba la mu dina alet luxal atia bia xolot ya <noise> bia anua ya ta pahare taman a tatana xuxute a tatana no no nian xolot ina aturung xuxute a tatana a a xosxi bula namang ina aisa u ta yea uta uto tutuel o u ga ati sen xuxute bia bia ta xaxale u ati abala bula bia mareng a suk lot buxa si naye ma no mareng ase manman lan abia xolot ngali uba ati uba xap pupua ngali xalame lan inaman laba ngali ati u ken panchi pan abia mareng tonton sua una lasi mu aisa bia ta manman lan num nian tutuel. Bala mareng abala ta we atala, amuina sin abala no taim <noise> no inaman di eses ngali chili yo ngali xosora ngali sanli no mareng pan no liman xuxute sin abala leng sin abala no leng awe atala uba, uba eses no inaman chax di ba es amusili u, di ba xalame ngali di ba chili yu di ba chapiu di na alet chali abia no mamainang. Nawe u xap tuali abia num no xuxute lan abia xolot ina aturung xuxute no chi xulau <noise> no tamat di se eses taman. Bia xa leng sin biaxa sarere di ti xosora abia tinaxa, no inemen oli xap sin tinaxa tulo lan mareng ngali o sunei no luxal di xele di suk la chili di ma di ga alet chali abia xadi no lut ma di ga la amuina di xap adodo we atala we xa was we atia robo chap sin di axap. Di suk es gomsa, bia xadi no luxal arara di ti oli no, no inaman, no chi teman abia xadi adodo chaxo ti alet chalii no ma di ga la. Bia ya ga we bala xolot ina aturung luxa a aturung xuxute a suk lot buxa naweu xosora tinaxa ngali sin abia leng nawe u xosora tinaxa a ga we nugu nen xuxute atala abala se chap we atala ina xalame ina chiga chiga lan abia anua ina a turung axauchi ngali bi nawe ua we na atiixi nogo xa anua xuxute bia ta manman o nawe ya we na uli nugu man ngali la la xa xolot nugu xuxute bia, bala, bala no mareng abala a mat mamainang sin gita. Ono dan <noise> inaman di ba xap ati no inemen chaxa di ba xap ati we. Bia xolot uta aturung mareng tia, a- a mameneng di ba xap lasi sen num nian tutuel a sen we. Di ba lasi mu uta chiga chul bia mu. O ya so we na anai gite we git bu gita ba xosana abala bi u ma ya malen ya ya tala ya ta se papare sin yu u na adodo we u ba aturug axau chi nom xuxute ngali num ilil ngali num ilil ngali no chi di ta la sin asising <noise> no ilil ngali uli no mareng ngali naba pupua lan anua bala no mareng. O ya ninixi gim malen bala ya ta se papare mi gim ya san ngali gi na, gina adodo nawe gim aloxen abala totore gina adodo ngali gim ba chiga lan abia xolot ngali gim ba la aturung axauchi nagim no xuxute lalan, axau